So tawi aɗa yiɗi defde gertogal, a lootan gertogal ngal a laaɓa. Taƴa ngal, mbaɗa taƴe taƴe. Ngitta kala ko ñaametaake fof, mbeddoɗaa. Mbaɗa nebam e dow jeeynge. Ni woni tummba hen gertogal ngal. Mbaɗa hen kala jiɗɗa waɗde hen, naajini en, lamɗam en, bassalle en. Ni woni ngitta. So itti tan gertogal ma ɓenndi.